बुलेंडर काम बुलेंडर मसीन में काई भी जूस बनाओना होई। काई लग मसाला काई जे पीशना होई फिर काई चीज काई। जे तुकड़ा तुकड़ा करना है मिलाओना है ते इरं वारो तरीका। ते आपना मिलाई सकते है कि रोज बनाओना है केलान जूस। काई रिंज जूस या अलग तरीकान काई भी जूस बनाओना है। इरं तुकड़ा करने डालना है बुटन दबानना है घुमे पंखो ते इरं। रोज बन जाए रोज बनने के बाद इरं <hesitation> आपनों। बन करें वापरस मिल दें।